Bae kugaal ko mi yiɗi kanjum woni mi laato fijowo bol, ngam mi anndi mi waawai. Raa bo un heɓaa ceede ɗuɗɗe joni. Joni e duniyaaru ndu wala ba fijo bol wadduki ceede, min mi yiɗi ceede.